பாரத் நாட்டியம் தமிழ் நாட்டின் பாரம்பரிய நடனம். மிகவும் முறைப்படி மற்றும் ரீதியான கைவினை மற்றும். பளிங்குகள் கKathக் கலம்: கேரளா நாட்டின் பாரம்பரிய நடனம். இது கதை சொல்லும் நடனமாக அறியப்படுகிறது.மோகினி. ஆட்டம் இது கேரளாவின் இன்னொரு பாரம்பரிய நடனம். முக்கியமாக பெண்களால் ஆடும்.